Lu Sudàfrica è na terra di culuri, ricca e cu ràdichi africani, europei e asiàtici. Li Zulù sunnu ntra li gruppi chiù numerusi, famusi pi li so' tradizioni guerreri e li so' caratterìstichi capanni. La mùsica e l’arti ripigghiaru viguri dopu l’apartheid, cu tanti espressioni criativi.